Iyahe wenni e purakaq manre tereng iyaro terengnge iyala ri tengngana saloq e nappa itunu nappa ipeppeq iyanaro matuq ianre liseqna ipasianre pao sibawa cobek-cobek ladang